بعض الموضوعات اللي أستمتع دايماً بالحديث عنها, تشمل السفر, واستكشاف ثقافات جديدة, والأدب, وال <hesitation> كتب اللي أثرت فيا بشكل كبير, والرياضة, خاصة كرة القدم, أيضاً أحب الحديث عن التطور التكنولوجي والإبتكارات الجديدة, اللي تغير حياتنا, وهذه المواضيع تثير حماسي, وتجعلني أكثر سعادة.